<hesitation> manikonihto achtoh kenin okatkah tlen piltomeh iwan ichpokameh ompa noaltepe, pues achtoh ichpokameh yehwan amo okisayah kanah, porque tepapawan okse tlamantli itlayehyekol okipiayah, kihtowa ichpokameh pues yehwan ma yetokan san kalihtik, yehwan ma tisikan, ma tlahachiwakan, ma tlapahpakakan, ma tlachpanakan, pues yehwan inon i- intekitl okipiayah, amo san ohtli kistinemiskeh, iwan tlakameh yehwan <hesitation> tlen piltomeh pues yehwan pkisayah, yawih kuahkuawitiweh, <hesitation> yawih tlaxawah, tooka, tlixwitekitiwih, pues miak tlamantli okichiwayah <hesitation> tlen nikonihtos okachi kualli okinnahnawatiayah, iwan ps como achtoh amo amo okatka <hesitation> tlen axan sekilia celular amitlah osekixmatiaya inon tlen axan onkah tos okachi kualtzin okatka o yawih mawiltiah piltomeh o cuanto tehwan tikokoneh otikatka timawiltiah, timotlatlatiah, otimotokatinemih, o oktlamantli otimawiltiayah, iwan axan ayekmo ihkon axan nikita pues, bueno axan ichpokameh yehwan ya kisa tekipanotiweh ik orizaba, pues ya onkah carretera, ya onkah autobus, pues ya yawih tekipanotiweh, sekimeh yuwih, tos yakimotlaniah se kechitzin yamotlakowiah, paxialowah, iwan piltomeh yehwan noihki seki tekipanotiwih, ya wehka yawih ayekmo san nikan, yawih este okseki estados tekipanotiwih, o seki pues ompa cuando ahsikiweh pues mawiltiah dia domingos, lunes, yawih mawiltitiwih futbol, ya oktlamantli axan, oktlamantli, o seki sekinmita kokoneh pues ya ya nochi ika celular kateh ayakmo casi sekinmita kokoneh mawiltiah san sekan, tzikuintinemih, ayekmo ihkon axan sayetokeh itech celular mas konetzitzin nochi ihkon.